मेक्सिकन खाना तीखा अउ चटपटा होथे। जेमे मका सेम चावल मांस ज्यादा इस्तेमाल होथे। इटालियन खाना तेल वाला अउ स्वादिष्ट होथे। जेकर म पास्ता पिज़्ज़ा जैतून के तेल खाथे।